أنا ما <hesitation> تعلمت لغة وما درست لغة جبل. لكن أنا من <noise> كثر ما أشاهد <noise> أفلام تركي ومسلسلات <noise> تركي وأفلام أمريكية. فأحياناً أفهم بعض الكلمات من اللغة التركية وأفهم بعض الجمل <noise> الإنجليزية وهكذا. يعني <hesitation> أقدر، <hesitation> أقدر أتعامل في بعض الأمور باللغة التركية والإنجليزية. فعندي يعني خبرة عن.